mótmælenda brutu sér leið inn í þinghúsið í Hong Kong en þar var umsátursástand í allan dag hundruð þúsunda hafa síðustu vikur mótmælt afskiptum Kínverja en tuttugu og tvö ár eru í dag þeir tóku við yfirráðum í borginni af Bretum töluvert meiri samdráttur verður í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur gert ráð

fyrir segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka fækkun ferðamanna er ástæðan en þeir voru tuttugu og fjórum prósentum færri í maí en á sama tíma í fyrra þingmaður Vinstri grænna og einn varaforseta Evrópuráðsþingsins fordæmir meðferð á flóttabörnum á landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna í bréfi til sendiherra Bandaríkjanna hún hvetur bandarísk stjórnvöld til að

grípa til aðgerða sumarhúsaeigendur á Suðurlandi veigra sér sumir við ferðum í bústaðina vegna

en Náttúrufræðistofnun segir lítið vitað um lífshætti hennar leiðsögumaður á Egilsstöðum hefur gefið út bók með snjallkortum af hundrað og einum fjalli á Austurlandi og er með aðra bók í smíðum hann segir slík göngukort mikilvæg fyrir þá sem ekki þekkja til

gott kvöld til átaka kom undir kvöld milli lögreglu og mótmælenda í Hong Kong eftir að hópur braut sér leið inn í þinghúsið þingmenn óttast að kínversk yfirvöld beiti hernum gegn mótmælendum þess var minnst snemma í morgun að tuttugu og tvö ár eru frá því Bretar afhentu Kínverjum yfirráð yfir Hong Kong en borgin var áður bresk nýlenda hún ræður sér að mestu sjálf en varnarmál

og alþjóðasamskipti eru í höndum stjórnarinnar í Peking afskipti Kínverja virðast þó vera að aukast á sama tíma og íbúar krefjast aukins lýðræðis mótmæli sem kennd voru við regnhlífar hafa staðið síðustu ár kveikjan að mótmælum síðustu vikna er umdeilt

sem kveður á um að Kínverjar geti fengið íbúa framselda án aðkomu réttarkerfisins í Hong Kong

var dregið til baka en mótmælendur vilja að Lam fari frá þeir umkringdu þinghúsið í borginni í dag og brutu sér leið þangað inn og inn í þingsalinn þar unnu þeir ýmsar

skemmdir og á veggina þeir hvöttu til þess að mótmælendum sem hafa verið handteknir síðustu vikur verði sleppt og stjórnin fari frá

Bjarni Pétur eru áhyggjur þessa þingmanns

að herinn skerist í leikinn

það er full ástæða til

í ljósi sögunnar og það sést kannski best á viðbrögðum

hafi margir óttast hið versta í dag núna er þetta yfirstaðið það er komið langt fram yfir miðnætti í Hong Kong en þarna hefði vel getað soðið upp úr enn frekar síðustu

og svo eru auðvitað tuttugu og tvö ár í dag frá því en lögregla beið lengi með að stöðva mótmælendur þeir komast

þinghúsið og inn í þingsalinn án þess að mæta einhverri mótspyrnu og voru þar inni í nokkra klukkutíma en það kom svo til harðra átaka þegar lögregla ætlaði að tæma salinn og beitti táragasi og kylfum til að koma mótmælendum út og það gekk en þetta er auðvitað ekki eitthvað sem við sjáum á hverjum degi að hópur hópur mótmælenda geti brotist inn í þinghús og valdið þar skemmdum

það hvöttu allir til stillingar í dag og

ferðamenn sem fóru um Leifsstöð í maí voru tuttugu og fjórum prósentum færri en á sama tíma í fyrra aðalhagfræðingur Íslandsbanka segir viðbúið að töluvert meiri samdráttur verði í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur spáð sífellt fleiri ferðamenn

hafa sótt landið heim síðustu ár þannig fjölgaði erlendum ferðamönnum í Leifsstöð í maí tvö þúsund og þrettán um tæp nítján prósent frá maímánuði árið áður stígandi var í þessari fjölgun fram í maí tvö þúsund og sautján þá hægði á

tæplega tuttugu og fjórum prósentum færri ferðamenn komu hingað en í sama mánuði árið áður fækkunina má líka greina í greiddum gistinóttum í maí voru þær rúmlega tíu prósentum færri en í maí í fyrra mestu munaði um fækkun í heimagistingu sem var tuttugu og níu prósent þeir sem þjónusta ferðamenn merkja fækkunina við heyrum frá félagsmönnum okkar þá lítur út fyrir að þetta sé tíu til tuttugu prósent samdráttur núna á þessu ári frá því í fyrra seðlabankinn gerir ráð fyrir að ferðamönnum fækki ekki nema um tíu prósent mér sýnist nú því miður að það muni ekki ganga eftir við lögðum

mat á þróunin fimmtán prósent fækkun ferðamanna á árinu í heild seðlabankinn spáir því að efnahagslegur samdráttur á árinu verði núll komma fjögur prósent ég er svolítið hræddur um að bæði verði samdrátturinn svolítið meiri á þessu ári en og vöxturinn verði að sama skapi minni á næsta ári Íslandsbanki gerir ráð fyrir að samdrátturinn verði núll komma sjö prósent

orðið eitthvað meiri ekki óvarlegt kannski að gera ráð fyrir upp undir prósentu það eru ekki ekki neitt mjög bjartar horfurnar fyrir ferðaþjónustuna sérstaklega fyrir flugreksturinn svona til skemmri tíma erfiðleikar séu í flugrekstri á alþjóðavísu til að mynda vandræði við Max vélarnar hækkun á eldsneytisverði og neikvæð athygli að flugrekstri vegna loftslagsmála manni sýnist flugfélög eiga í mörg hver í töluverðum erfiðleikum í dag og vilja hafa vaðið fyrir neðan sig áður en þau ráðast í

til lands eins og okkar sem er að fá á sig skell þessa dagana Bandaríkjastjórn er hvött til að tryggja öryggi barna á landamærunum við Mexíkó í bréfi eins varaforseta Evrópuráðsþingsins til sendiherra Bandaríkjanna

ályktun um leiðir til að stöðva ofbeldi gegn börnum á flótta var samþykkt á Evrópuráðsþinginu um helgina Rósa Björk Brynjólfsdóttir

varaforseti Evrópuráðsþingsins og þingmaður Vinstri grænna vann skýrslu fyrir þingið sem varð grunnur að ályktun sem var samþykkt einróma skýrslan fjallar um ofbeldi gegn börnum á flótta lagðar eru til breytingar á lögum aðildarríkja til að koma í veg fyrir ofbeldi og illa meðferð hún telur að aðildarríki Evrópuráðsins verði að grípa til sterkari aðgerða þau þurfa til að mynda að veita börnum upplýsingar sem þau geta skilið þau þurfa að veita börnum aðstoð og fylgd af hálfu hins opinbera til þess að varðveita og búa svo um hnútana þau fái þá aðstoð sem þeim ber einnig þurfi að nota aðrar aðferðir til að greina aldur barna sem koma til landanna en slíkt hefur verið gagnrýnt hér á landi við viljum ekki sjá tanngreiningar eða skoðun á kynfærum eins og tíðkast

við viljum heildstæðari nálgun þar að lútandi að sjá erfið dæmi við erum að sjá börn í hálfgerðum fangelsum í Ungverjalandi og Serbíu við erum að sjá það sem er að gerast núna við Miðjarðarhafið í Ítalíu aðstaða barna á landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna hefur vakið harða gagnrýni eftir að mynd birtist af feðginum sem höfðu drukknað lýsti

Sameinuðu þjóðanna yfir þungum áhyggjum sendiherra Mexíkó ávarpaði fund Evrópuráðsþingsins sem sérstakur gestur og biðlaði til þingsins um hjálp við að leysa neyðarástandið á landamærunum

með bréfi til sendiherra Bandaríkjanna fordæmdi Rósa Björk ástandið þar og hvatti

yfirvöld til að bregðast við

í einhvers konar gæsluvarðhald sem hefur verið að tíðkast þarna á landamærunum það er það sem ég er að koma á framfæri með mínu bréfi hún segist einnig vera að kalla eftir skýrari afstöðu íslenskra stjórnvalda börnum hefur verið vísað úr landi og það er eitthvað sem ég held að við þurfum að hætta Íslandspóstur undirbýr undirbýr nú sölu á dótturfélagi sínu

Samskiptum þá stendur til að selja tvö önnur félög þar sem geymd eru skjöl og tölvugögn og flutningafyrirtækið fragt forstjóri Íslandspósts segir í samtali við fréttastofu að ýmis dótturfélög hafi safnast upp hjá fyrirtækinu pósturinn sé í miklu hagræðingarferli og sala dótturfélaga sé hluti af því mælt var með sama dag var framkvæmdastjórum hjá félaginu fækkað um tvo tap af rekstri álvers Rio Tinto í Straumsvík í Hafnarfirði nam rúmlega fimm milljörðum króna í fyrra hálf öld er í dag frá því kveikt var á álbræðslunni atvinnulíf á Íslandi var fremur einhæft fram yfir miðja síðustu öld og segja má að álverið í Straumsvík hafi verið fyrsta

samhliða var reist fyrsta stórvirkjunin á Íslandi Búrfellsvirkjun í Þjórsá sem knúði álverið byrjað var að kveikja á verksmiðjunni fyrsta júlí nítján hundruð sextíu og níu og hún vígð um haustið í dag fyrsta október telst starfræksla áliðjuversins í Straumsvík hafin með fullum afköstum og frá deginum í dag að telja tekur gildi gagnkvæmt samkomulag Landsvirkjunar og Íslenska

þannig að Landsvirkjun er skyldug að láta álverksmiðjunni í té sextíu megavött og álverksmiðjan skyldug að kaupa þá orku megi sá

verða landi og þjóð til blessunar fyrst um sinn var framleiðslugeta álversins

og þrjú þúsund tonn á ári en hefur meira en sexfaldast síðan í fyrra voru framleidd tæplega tvö hundruð og þrettán þúsund tonn af áli álverið hefur frá upphafi verið umdeilt og árið tvö þúsund og sjö greiddu íbúar í Hafnarfirði atkvæði um fyrirhugaða stækkun þess það hafa allir skoðun á stækkun álversins hér í Hafnarfirði hafnfirskir grunnskólanemar fjölmenntu hér á Thors planið í dag þeir eru á móti því að álverið í Straumsvík verði stækkað

fylkingarnar hér í firðinum eru svo fór að andstæðingar stækkunar höfðu betur naumlega þó

nýbirtum ársreikningi fyrir árið tvö þúsund og átján kemur fram að félagið tapaði jafnvirði rúmlega fimm milljarða króna í fyrra

í atvinnuskyni að nýju í morgun eftir rúmlega þriggja áratuga hlé fimm skip héldu til veiða en leyft verður að veiða tvö hundruð tuttugu og sjö dýr innan japanskrar lögsögu það er nokkru minna en síðustu ár en Japanar hafa veitt hundruð dýra á ári í vísindaskyni frá nítján hundruð áttatíu og sjö veiðarnar eru umdeildar en Alþjóðahvalveiðiráðið samþykkti nýlega bann við

hvalveiðum Japanar sögðu sig úr ráðinu í byrjun árs og segjast ekki þurfa að lúta ákvörðunum þess vel sé hægt að veiða hval á sjálfbæran hátt formaður Félags sumarhúsaeigenda segir fólk farið að veigra sér við að fara í sumarbústaði af ótta við

vargurinn er bundinn við Suður og Suðvesturland eins og er

sem það eru liðin fjögur ár síðan hið mjög svo óvinsæla gerði fyrst vart við sig beggja vegna Hvalfjarðar undanfarnar vikur hafa fregnir af bitum lyfjum og

sagði við RÚV fyrr í sumar að viðbrögð við bitum séu mjög einstaklingsbundin en þetta gæti farið svo að við

mynduðum með okkur eins konar ónæmi gagnvart þeim þó ekki í náinni framtíð vísindamenn Náttúrufræðistofnunar hafa undanfarið sankað að sér upplýsingum um

á mönnum og dýrum og eina

hér á landi af

en að öðru leyti eru lífshættir þessarar tegundar nánast óþekktir bæði hér á landi og erlendis en það er ljóst að flugurnar hafa dreift rækilega úr sér

frá Mosfellsbæ Grafarvogi Hafnarfirði Leirársveit Melasveit og Skorradal Laugardal og Biskupstungum en kjörlendi lúsmýsins er nálægt vatni og þeir eru ófáir sumarbústaðirnir á sömu svæðum meira en helmingur allra sumarhúsa á Íslandi

er á Suðurlandi samkvæmt Þjóðskrá eru tæplega þrettán þúsund fjögur hundruð sumarhús á landinu öllu þar af sex þúsund átta hundruð á Suðurlandi fjölmargir

á Suðurlandi hafa orðið fyrir barðinu á lúsmýinu í sumar enda veðrið búið að vera með eindæmum gott og aðstæður kjörnar fyrir flugurnar við erum

við Elliðavatn þar sem mörgum þykir gott að vera bæði

Guðmundsson formaður Landssambands

veigra sér við að fara í

ættum að grípa til

göngugarpur hefur lagt talsvert á sig til fyrir ferðafólki bók hans með snjallkortum fyrir farsíma hefur nú verið þýdd á ensku en hún vísar örugga leið upp á hundrað og eitt fjall á Austurlandi við forstofuna heima hjá Skúla Júlíussyni er ekki þverfótað fyrir gönguskóm hann er fjallaleiðsögumaður fer fimmtán hundruð kílómetra á sumri og minnst á jafnsléttu eftir að hann gaf út bókina hundrað og einum Austurland tindar og toppar er mikið leitað til hans um ýmis verkefni við ætlum að bregða okkur upp á hnútu á Fagradal virða fyrir okkur og prófa bókina í henni eru svokallaðir q r kóðar sem hægt er að skanna með farsíma og fá upp g p s kort Skúla fannst of lítið til af slíkum upplýsingum um austfirsk fjöll en með því að þýða bókina varð kerfið aðgengilegt ferðamönnum og getur aukið öryggi þeirra síðan er líka mikilvægt að fólk tileinki sér svona grunnatriði fjallamennsku láta vita af sér og það er kafli sem fjallar um slíkt

þau virka líka í g p s tækjum kerfið er í stöðugri þróun og er nú hægt að fylgjast með hvernig

Skúli er ekki hættur að gefa út

með aðra bók sem er í smíðum og hún mun innihalda venjulegar gönguleiðir meira svona

við eigum von á að gefa hana út fyrir næsta sumar við teljum að

fjórðungurinn hérna eigi mikið inni það er mikið af stöðum sem fólk þekkir ekki og hefur ekki séð og ég held að það sé mjög mikilvægt

í dag að fólk komist út í náttúruna

nærri tveir metrar af snjó þöktu götur mexíkósku borgarinnar við golfkúlur og skemmdir urðu á rúmlega tvö hundruð húsum og öðru eins af bílum setti daglegt líf í minnst sex hverfum borgarinnar úr skorðum verða stundum yfir sumarið í Mexíkó þótt hitinn sé við þrjátíu gráður eins og í gærkvöld þegar hríðin gekk yfir heimamenn muna vart eftir öðru eins og margir vörðu síðdeginu í

spáir stífri vestlægri átt og rigningu öðru hverju norðaustanlands á morgun en í öðrum landshlutum verði sólríkt og vindur yfirleitt hægur þykknar upp suðvestanlands seinni partinn með

rigningu annað kvöld Theodór Freyr fer betur yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum en Einar Örn Jónsson sér um þær í kvöld

var í undanúrslit bikarkeppninnar í fótbolta í dag

nú unnið þrjá af síðustu fjórum leikjum sínum í

mótmælenda brutu sér leið inn í þinghúsið í Hong Kong en þar var umsátursástand í allan dag hundruð þúsunda hafa síðustu vikur mótmælt afskiptum Kínverja

tóku við yfirráðum í borginni af Bretum töluvert meiri samdráttur verður í efnahagslífinu en Seðlabankinn hefur gert ráð fyrir segir aðalhagfræðingur Íslandsbanka fækkun ferðamanna er ástæðan en þeir voru tuttugu og fjórum prósentum færri í maí en á sama tíma í fyrra þingmaður Vinstri grænna og einn varaforseta Evrópuráðsþingsins fordæmir meðferð á flóttabörnum á landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna í bréfi til sumarhúsaeigendur á Suðurlandi veigra sér sumir við ferðum í bústaðina vegna

mestallt Suðurland en Náttúrufræðistofnun segir lítið vitað um

á Egilsstöðum hefur gefið út bók með snjallkortum af hundrað og einum fjalli á Austurlandi og er með aðra bók í smíðum hann segir slík göngukort mikilvæg fyrir þá sem ekki þekkja til næstu fréttir okkar klukkan tíu alltaf nýjustu fréttir á punktur is þessum fréttatíma lýkur hér veriði sæl